Lu'wa itondeña'ai, ñatu ino nkai na kuu lava ye chitií naá xi <hesitation> onoi. Te iyo ye livi chitií lo nda <hesitation> ja'a nkaso lo ñatu ika ñama naá kuu ye <noise> livi tortuga ja'ai lo ñaliko ñamai, te líi xi vetuka jini nkasoi orre lo na jinisoi naá te nde'ya vetusoi xi lo ñaliko ñamai, te iyo ye chitií lo ñama ka nka lo ye kuui naá, ye naní nka kuu ye chitií kueti lo ininchi naá.